في أحد الأيام كان هناك شبح يخاف من الظلام، أيوا مثل ما سمعتوا شبح يخاف من الظلام، قد مرة سمعت إنه شبح يخاف من الظلام، وما كان يقدر ينام إلا إن كان في ظوء، إن كان ظوء قمر، أو ظوء بطارية، أو ظوء تليفون، أو ظوء شاحن، وما قد كان يطلع بالليل أبد أبد أبد.